Ọda neyi ya kọlẹ koje giho a, ọda kọwẹ le biya eloglaya, olẹ iye giho, ẹgẹ nuklọ iyọn nalọ bayi yẹ eruhawu nya, elaya egbo gwọda alẹwa kwikwikwipu igeli baba nya wklọ gbo yọ ache gbo ya, i ọwe ildun, nekwọwẹ ya nọwẹ le lohi iklọ gbo kpọ, ejejiodre, odre gbo yọ egbo tachẹ abọ, gbo kpachẹ tuklọ abọ achẹ gbo ya, yọda olọhi lalọ ole geje giho kpachẹ tunọkpa, tayipe olokwu abọ ge lawo nyọkwu, kpẹm ge chelọlẹ ge lọhi uklọ iyọ oda duma iyọ oche lọlẹ ilohi glan so, ọwẹ ilohin, ben kọwẹ kalọ nya ọwẹ ilọhi oge jọlẹ gicho, ọdọ lohi ogwo kwọlẹ oya kampẹnẹnchẹ ke nuelọa, oge jọlẹ gochi, oge che lọlẹ ge lohi, ọda alẹwa oya kpem, ọwẹ uklọ oh ọda alẹwa ọda okpache tọ odo nwu kpẹm-ma memlukhoabọ kpẹm nya ochẹ lọlẹ ge lo̱hi.